Aŋa tou khawanthiakhou, fokhote khotéyana, fo siré gnani, peugué séréssou ga di khawanthiakhou,. ntanga, anta danguini amé yiri mpouné yéréwourou nda. Kén mbiré, gani ngagni khawanthiakhou nkhoté gnani dé, khawanthiakhou aray gnana yigo ndi yakhé nakha, khawanthio mpili, kha gana digamé bé ko, kom nké wathia, lémé, yigoy mouli na mourou ando yigo ké séfé an khawanthia gnani. Kén mbiré gani yigo do yakharé khamagni séféné, okou gari kébé wori, an <hesitation> téléŋono kati sarana yigo gna, khayana digamé nthiou digamounou, yogoni dou anga kana nthiarana manganati linki, ké yigo gui ri ay téla ay télam <hesitation> mourou, an ké yigo alanta kona mpabada anga tini, nti yigo ké moula, passkadigni, an mpaba do yigo ké séfé, adaga séfé, aŋatou khawanthiakhou nkhoté gnani, kéni bané, ali an mpaba do yigo ké séfé madaga guémé, an mpaba yogoni, ina nkhili kompé gna kom rémé di sara yakharé gna tinté, anati ké koŋa lémé ké daŋa dé, ké khawa yougou foulané adi yé an mouroundé koŋi da. Kha idi tou nanti yigo ké ahh khawanthia gnani, iti da khanou laga ganŋa dé, yéla ganagni anké gnakharé ankha ga dounŋé, awa anda nkina fina ké kono kompé rémé nti téwéné kédé, yo yakharé ké do yigo ké ala da khagna khagna khame mbané, antakha nké ala lémé, rémé nga khoro bané, a kigni ka ana touma ikhana touma, ana tokho do fotana nakha kén mbirado yigo ké séfé madaga guéme, ada khanou nkina yigo ké, khawanthiakhou gnana kén ŋa dé, anké nda gnakhé ké khana massala, kha gana masssala, i ssara yakharé ké yigo kén kona danŋa passka kén lanti ténŋéni rémé ké ga kono, anda maa tinténi, anati ana massala an lémé nda kati idaga bakka kati faba tougounou waleu faba khoré yimé kati idag iga konŋa da, yo agana konŋa da ankha ganari kompé anda lémé ntintégna guéni, passka nda massalaŋa, andaga massala anati yo, ké yigo foulané an mpaba ti aya mouroune dé, awa wathia ankha guér kébé ko. A lakhou mpili ran ntakh tini méné nkénti moula kén ntokha nda la nakha, anati wathia ké ifaba guér kébé ko, ikha rono kéngna. Anda yagou tokha mpabaya, anda yagou tokha ma, khawanthiakhou ké guiri doké ya fina bané, khawanthiakhou nkhadi, hada rémé lakhé, agna khirissé, agna léminé, khawanthiakhou nkhoté gnani, passaka ndo séré rayi digamounou, kha yimou fili banani, komi nké dan nké ofayi yéré ofayi digamounou, ado ké, ala banana nkéfinoya. nké dangana digamé sou kou, ndandi digamé ké gomoundimé, kéyimé nakhama téwé esska ngama bagandi, séla ké ay baka. nké kha gama bagandi séla ké ay baka. Anagno okoudou fo bouré gnouma débéri, ona la kouta yime alla na yampomakha, khogama bagandi séla ké, anta baka gani nkiyé. Kha wathia kiyé khara ngana fo débéri an nkompé ké nokho anma mouli yilé nganagni kéréné itina kati ando kati di kéko. Anagni wathia kén mpéta nkhawanthia, aga féta nkhawanthia andare fo bouré ndébéri ari akouté, khawanthiakhou ké bono guila aga kouti idagamou, khawanthia nkha dé ando khawanthia ngana digamé bé koutou, kén ndigamé khawanthiakhou gnani, agana yilé khoumbéné anati annn tonŋou gnani ndi kéya ko. inati khawanthia gnana nké passka nthigui tonŋou khawanthiakhou nkhoté ni kou rékho fili, khawanthiakhou nkhoté, wala yigo khadi an guiri, ande ko <hesitation> gnakhamala lémé da. Anti dag ké yakharé mouri da, yigo ké guir gnakhamala adaga yakharé ké moura nda, agana daga moura nda, adioféné sara yigognawo, adioféné yakhanéké linki kiyé idioféne ti yakhanou mpina, igana diofé yakhanou ina ko yakhanou nda, yakhanou nati wathia ŋi nkilou mpayini fina sér touwano kou gane, kou béni gant portaboule ni kou, khar portaboule ni kou ni nkilou tiyasséné fina, angana foumbé famou na yilan nkhili. Kén nando khawanthia ké bana nakha wala kén nando gnakhamala ké bana nakha. Khawanthiakhou gnana no méné, bér khar gnakhamala khawanthiakhou nkhoté gnani, passka ndo séré ngana digamou séré guém téwé, kén ndigamé gana tonté, anké gna khawanthia akha gna khawanthia, khar gnakhmalakhou aa gnakhmalakhou kén ntakha bono agnanda khawanthia. Awa ari khadi ada ko, anthia euh yakhané kéti wathia ké diofi sarano, andaga dioféani gnakhamala ké khayi khadi, adaga diofé sarano, sarano kou di namou laga nda, anké gnakhamala an yilé kata botoumpaba, anti sarano kou dé imi fobouré konŋindadé, ala gana kitéy, ana yakharé ké kitana, anké gnigo nari khadi, anda yakhamala ké anati wathia ké ndi yakharé tane wori ké kara dé, onti kén mpayini. Anké gnakha, gnigo, khoro yigo ana ko gnakhamala ké da, gnakhamala ké gana gna sér siré gnani, akhana yér wourou mpini gna nokho, atina ayi nkénti, douŋé na nda ké, angara fo fana kébé ko tokho ti kénŋa kha angana tanŋe fo tana euuhhh débérini, iké danti kéfini ké, passke khawanthiakhou nkhoté gnani ida mani séfé ida faba séfé, léméné ké khadi ida séfé. Yogoni khadi, ina bonondina léw, inta, inadaga fotana mourou ando kébé ga séfé kén an pérdi, kén mpérdanŋa, kén nati woy khéri angna li katinŋa, khawanthia fétanŋa, a sarano gnimé nako inati khawanthia fétanŋa.